Misy maro karazagna ronono: misy hoe ronono soza, misy hoe bon-dronono, misy hoe ronono agnaty boaty, ronono sotra, samihafa a- fomba nahazahoana ananjy, misy azo amina biby an, dia misy azo avy amina zava-maniry ohatra hoe raha maniry soza io